Chunjan onre nadanru nutuu ete nangurutu xhiko burla, njunati ono tutu kenró xhero nandurutu iha aján tuu njuan anduu nuu yuye nintadatu okanaru nuu, tuu chini nadatu njuan tuu ndotu chichiján ununi ndikitu onre nanturutu, chikuan kikavatutu onré ika'a nguan nduu nde ichi nditavatu nduti xhiko ninan ndurutu meti tundan tunon nandurutu kundau initu na'an, nandurutu nguete njuina ndatuu ngatu cxhendu ndeno'o ño'o onre nandurutu ndaunka tuu anu tuu ye'e kununi initu xhen ndadaru nutuu nani kunroña yuu onré, ndadai nuu ndadai nuna ndojon chichijan ndará, ndada kundau initu viluu tuján kuu ilitu akuyaniga ñatuu onre nan nduru tuu njuanduu atii anguinatu tinuru, ndejutunuru tajanaru ndajan nuu tikachi menro modo nanduu ña'a nre tixheru kada tutu ñai ininró duduchichi ján xheko, nanduru tuu chijuan andito ndejanaro tuu janaro tuu uni, njumi, o'on, ichi janaruu tuvendi tinuru tadajaniro uun ditá nutu mandadao nakuna ndau ndovii kondio nda'u natuña xuna kuenta, ndio noxo no hi hi ñatunro nundu tajanda odo nutuu mandojo nanonro chi andante ndañaxu njuan ñanin, nikava inka nima ndudeo nuxua ha ini ñoo nakuña nduxu ina nruu ndutu nuna njuniatu. Yajan tuvatu inkonika kui kodoma tutachiña kundamatu, kanin ndavaña tuu chindava ndeña uu onré nitaján vanruu nutuu kuu noni iin onre nanduu, nduru kuu yeku kutuu kutu hi toro kutu no'o kunoni ini njuan nduyagano ndunoni ini tuu tachí, ndajan takavaru nute yajaro nnini nga atuu kava nikoniga, kuu tachí ndeyatu janii nava chindekaxhi inda'a kavandeyatu <noise> ndojon chichijan onré nanduru tuu, pero kunoni initu onré ndajenero tuu tachí. <noise>